ส่วนโตบ่รู้ว่าควรมีฟีเจอร์ใดที่ควรเข้ามา เพราะว่าซุมื้อนี้โตโตปกติแล้ว บ่มีหยัง แต่ว่าถ้ามี อ่า ฟีเจอร์เพิ่มขึ้นมาโตสิลองโตเบิ่ง

บางธุรกรรมกะเฮ็ดบ่ได้ทั้งเบิด เพราะว่าบางแอปเพิ่นกะจำกัดวงเงินในการโอน ถ้าหั้นเกินวงเงินกะกะต้องไปธนาคารอยู่ดี คิดว่านะ

ส่วนโตคิดว่าเป็นของ TTB หนึ่ง บัญชีเพิ่นให้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารที่อื่นอื่นที่เพิ่งเปิดมา สอง บัตร ATM เพิ่นบ่ต้องเสียรายปี เสียแค่ค่าแรกเข้าเที่ยเดียว โตสามารถกดได้ ในกรณีที่โตบ่มีอินเทอร์เน็ตในการกดจากแอปธนาคาร

ส่วนโตบ่มีปัญหา เพราะว่าโตแค่กลับไปโตคือจั่งแต่กี้ที่บ่มีแอปเข้ามาโตคือ หนึ่ง ไปกดจากตู้ ATM หรือ สอง เข้าธนาคารเพื่อไปถอนเงินออกมา

ส่วนโตบ่ได้มีความกังวลเรื่องด้านการเงินอยู่แล้ว เพราะว่าเป็นการเงินที่โตสามารถควบคุมการโตของเจ้าของได้

คันถามว่ามาตรการการรักษาความปลอดภัยของแอปธนาคารเพียงพอบ่ กะถือว่าเพียงพอ แต่ว่ามันกะสิมีบุคคลภายใน ที่เพิ่นรู้ช่องโหว่นี้ เอาข้อมูลกะออกไปได้คือกัน

ที่ใซ้หลักหลักใซ้สิมีอยู่สองสามแอป ความแตกต่างใซ้คือ แอปแรก ใซ้ไว้รับเงินเดือน แอปที่สอง ไว้ใซ้จ่ายในชีวิตประจำวัน แอปที่สาม ใซ้เก็บเงิน

ถ้าส่วนตัวการเรียนรู้วิธีใซ้ฟีเจอร์ต่างต่างในแอปธนาคารมันง่ายเพราะว่าใซ้สามารถกดไปนิดเดียว แล้วใซ้ใซ้เสียเวลาอ่านคำแนะนำที่แอปเพิ่นเด้งมาให้อ่านแค่นั้น

กะรักษาข้อมูลของเจ้าของให้มันปลอดภัย อย่าให้ข้อมูลกับผู้ใดได้ง่ายง่าย รักษาที่เจ้าของดีกว่าที่สุด

ในความคิดเด้อ มันกะเป็นดาบสองคมนั่นล่ะ การเฮ็ดธุรกรรมทางด้านการเงิน บ่ว่าสิผ่านแอป เว็บไซต์ สาขา เรื่องดีมันกะมีดี เรื่องบ่ดีคนคิดร้ายมันกะมีคือกัน

ส่วนตัวกะคือแต่กี้ สมัยแต่กี้กะคือต้องเวลาสิกดเงินกะต้องไปตู้ ATM เท่านั้น คันบ่อยากเสียค่าธรรมเนียมกะต้องไปธนาคารที่กะสิกด ATM หรือบ่ซั้นกะต้องเข้าสาขาเพื่อติดต่อธนาคาร

ปกติ โดยปกติที่การได้รับแจ้งเตือนเกี่ยวกับโปรโมชันสิทธิพิเศษ กะดู๋ระดับหนึ่ง แต่ว่ากะเข้าใจได้ เพราะว่าดูจากพฤติกรรมทางด้านการกะเงินของกะ เพิ่นกะเลยแจ้งเตือนกะมา ⁠

ถ้าหั้นให้เรื่องปรับปรุง คิดว่าให้มันเป็นเรื่องของใน ภายในอนาคตจะดีกว่า เพราะว่าตอนนี้มันกะอยู่ตัวแล้ว ติดปัญหาอย่างเดียวกะคือแค่บางธนาคารเพิ่นเอาข้อมูลของกะออกไปข้างนอกแล้วข้อมูลของกะรั่วไหล ⁠

คิดว่าน่าสิควรมีการปรับปรุงเพื่อซ่วยเหลือเพิ่น เพราะว่าลางเทื่อเพิ่นซ่วยบ่ได้เป็นคนที่ถือเงินหรือว่าถือแอปธนาคารบัญชีเจ้าของเอง สิเป็นคนดูแลของเพิ่นมากกว่า

ถ้าถามว่ามีความกังวลบ่ กะมีความกังวล เพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวของกะ แต่ว่าหั้นถามว่าทางด้านการเงินตอนนี้ การเงินของกะกะบ่น่ามีผู้ใดมากลุ้มได้

การให้คำแนะนำทางด้านการเงินเบื้องต้น ลางเทื่อเพิ่นกะบ่เข้าใจ บางเทื่อกะให้เพิ่นเรียนรู้ด้วยตัวเองน่าจะดีกว่า คิดว่านะ

กดเปลี่ยน เข้าเว็บของธนาคาร เพื่อยื่นเรื่องเปลี่ยนรหัสผ่านแอปธนาคาร หรือว่ายืนยันตัวตนอย่างอื่น

ใซ้ง่ายอยู่ แต่ว่าบางธนาคารเพิ่นสิคือกันว่าบางแอปที่สีคล้ายคล้ายกับสีของธนาคารใซ้อาจสิมีให้เฮ็ดสับสนเล็กน้อย ยามเวลาเร่งรีบ

แต่ละอย่างคิดว่า ห้าสิบห้าสิบ ความปลอดภัย เพราะว่าการใซ้แอปธนาคารอาจสิใซ้โจรกรรมทางด้านการเงินในแอปใซ้ได้คือกัน การพกเงินสดใซ้อาจสิ ใซ้อาจจะเกิดอุบัติเหตุ เฮ็ดตกหรือว่าใซ้โจรกรรมใซ้ได้คือกัน

ในความคิดส่วนโตควรโตเป็นภาษากลางสิดีกว่า เพราะว่าเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย แล้วแต่ความคิดของคนอื่นเด้อ แต่ว่าส่วนโตคือโตเป็นภาษากลางดีกว่า

ถั้นถามว่าคนที่มีอายุหลายมักแจ้งปัญหาช่องทางใด เพิ่นสิเข้าไปถามเจ้าหน้าที่เพิ่นโดยตรง เพราะว่าเพิ่นคิดหยังบ่ออกเพิ่นไปถามคนตั่ว คนเลยสิดีกว่า เพิ่นบ่ท่า

กะคิดว่าดี แต่ว่ากะตามอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานที่เพิ่นจัดสรรมา ในด้านการรับเรื่องแจ้งปัญหากับวิธีแก้ปัญหานั่นแหละ

โดยส่วนตัวคิดว่าเป็นวิธีที่เหมาะสม เพราะว่าลางเทื่อเพิ่นอาจสิแคปหน้าจอแจ้งปัญหาโดยตรง เพื่อสิได้อธิบายถูก ทะ เจ้าหน้าที่เพิ่นสิได้รู้จุดปัญหาโดยตรง

หนึ่งเลย ถ้าอยู่ใกล้ธนาคารกะสิเข้าไปธนาคาร แต่ว่าคันบ่สะดวกเข้าไปในธนาคาร กะกะสิแจ้งผ่านทางเว็บหรือว่าช่องทางอื่นอื่นที่เพิ่นให้แจ้งปัญหาได้

คิดว่าควรฝึกปัญหาพื้นฐานที่พบเจอบ่อยบ่อยก่อน แล้วถ้าคันปัญหาใดเป็นปัญหาเฉพาะตัว กะให้เพิ่นรับเรื่องไว้จะดีกว่า ดีกว่าให้เพิ่นรับเรื่องแล้วเพิ่นบ่รู้อิหยัง แล้วบ่ส่งต่ออิหยัง คิดว่านะ

ความรู้สึกกะคือแก้ปัญหาให้แล้วกะ กะดี กะขอบคุณเพิ่นเด้อ ที่แก้ปัญหาให้กะ ลางเทื่อกะกะบ่ได้เก่งปานนั้น

คิดว่าแบบการพิมพ์ผ่านแชตมีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะว่าหนึ่งเฮาสิได้แคปหน้าจอที่มันมีปัญหาให้เพิ่นดูเลยว่าเฮาติดปัญหาตรงนี้เด้อ

กะสิโทรแจ้งตามเบอร์ call center ที่เพิ่นให้ไว้ ว่าตู้ ATM บ่คืนบัตรเด้อ สิให้เฮ็ดจั่งใดแล้วกะอายัดบัตรไว้ก่อนชั่วคราว

ส่วนตัวกะคือคุณสมบัติพิเศษ เพิ่นบ่ บ่มีกะได้ ขอแค่ว่าเพิ่นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี เพราะว่าคันเพิ่นแก้ปัญหาเฉพาะได้ดี งานของเพิ่นมันกะสิราบรื่นต่อไป แล้วกะกะสิได้รับการแก้ไขปัญหาในทันที

สิแนะนำเรื่องประกันอุบัติเหตุ บ่ว่าสิเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อย หรือว่าอุบัติเหตุใหญ่ เพราะว่ายามเวลาส่วนต่างมันเบิกมา เพิ่นกะสิได้เบิกได้หลายตามเกณฑ์ของเพิ่น หรือว่าการเลือกรับโรงพยาบาลที่เพิ่นสิเข้ารักษา

การเว้าภาษาอีสานบ่ได้มีผลกับการตัดสินใจซื้อประกันของของเฮาเท่าใด เพราะว่าผู้ลางคนเพิ่นจะขายไป ลางเทื่อเพิ่นอยากได้ยอดซื่อซื่อ เพิ่นเฮาเว้าสนิทกับเฮา ตีสนิทกับเฮาซื่อซื่อ

ถ้าถามว่าซ่อยให้วางแผนการเงินในอนาคตดีขึ้นบ่ ซ่อยดีขึ้นในระดับหนึ่ง เพราะว่าลางเทื่อซ่อยบ่ซ่อยว่าอุบัติเหตุมันสิเกิดกับซ่อยยามใด ลางเทื่อซ่อยบ่ได้มีเงินก้อนเพื่อที่จะสำรอง อาจสิมีประกันเข้ามาซ่อยซ่อยซ่อยได้

ที่รู้เลยคือสิเป็นประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ แล้วกะประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุเกี่ยวกับเป็นโรคร้าย

คิดว่าน่าสิเป็นประกันสุขภาพแล้วกะประกันอุบัติเหตุ เพราะว่าสุขภาพกะตามอายุการกะงานของกะ แล้วกะอุบัติเหตุลางเทื่อกะกะกะอุบัติเหตุเล็กเล็กน้อยน้อย มันกะสามารถเบิกคืนได้

โฆษณาบ่ได้มีผลต่อการเลือกซื้อประกัน สำหรับตัวนะ บ่ได้มีผลปานนั้น เพราะว่าเงื่อนไขเฮาต้องอ่านดีดีก่อนที่เฮาสิซื้อประกันอยู่แล้ว ลางเทื่อเงื่อนไขมันบ่ตรงตามที่เฮาต้องการ

บ่ได้คิดว่าเป็นการฟุ่มเฟือย ถ้าคันเฮามีกำลังทรัพย์ที่พอที่สิซื้อไว้ เฮาดีคือกัน เพราะว่ายามเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอิหยังขึ้นมา ลางเทื่อเฮาบ่มีเงินก้อน เฮาเฮาได้เงินประกันนี้ล่ะ ดีกว่าเฮาไปยืมเงิน กู้หนี้ กู้สิน

ถือว่ามีความทันสมัยอยู่ เพราะว่าถ้าเฮาอยากรู้ประกันตัวใดหรือว่า อ่า กรมธรรม์ตัวไหน เฮาเฮาสามารถหาในเว็บไซต์นั้นนั้นได้ หรือว่าตามข้อมูลที่เฮาสนใจ หัวข้อที่เฮาสนใจ

พนักงาน call center บ่น่าฮู้จักวัฒนธรรมฮู้ปานนั้นเดะ ญ้อนว่าเพิ่นฮู้เฮ็ดงานตามหน้าที่ที่เพิ่นได้รับมอบหมายมากกว่า

ข้อยกะบ่มั่นใจปานใดเดะ แต่ว่าคันคิดในความคิดข้อยเพิ่นกะน่าสิเป็นกะสื่อกลางระหว่างกะกับไอ้ คนไอ้ให้บริการเดะ กะคิดเดะ

ถ้าถามข้อย ข้อยกะคาดหวังแหล้ว ข้อยอุตส่าห์โทรหาเพิ่นแล้วแหม หวังว่าเพิ่นสิแก้ปัญหาให้ข้อยได้แหน่ แต่ถ้าคันบ่ได้ข้อยกะคือสิได้เข้าสาขาไปแจ้งเพิ่นล่ะ

ส่วนหลายถ้าหั้นบ่เกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงินอีหลี คักคักอีหลี ข้อยกะสิบ่ตรวจเองเพิ่มเติมเดะ สิให้เพิ่นอธิบายให้มันเบ็ดเสร็จเรียบร้อยเลย

คันเพิ่นเว้าบ่ดีนำข้อย ข้อยกะร้องเรียนเพิ่น แต่ว่าหลังจากที่เว้าจบ call center แล้ว เพิ่นสิมีให้ความพึงพอใจบริการ ข้อยกะให้บริการเพิ่นที่ ในระดับที่ ตามที่เพิ่นบริการกะนั่นล่ะ

ส่วนโตข้อย ข้อยบ่เคยพ้อคนพิการไปโต อยู่ธนาคาร แต่ว่าคิดว่าเพิ่นโตจะ โตจะน่าดูแลตามปกติของเพิ่น ที่ควรดูแลหั้นล่ะ

ข้อยมั่นใจห้าสิบห้าสิบกะแล้วกัน ลางเที่ยเพิ่นกะอยากขายผลิตภัณฑ์ของเพิ่น

อั่น ข้อยกะบ่มั่นใจเด้ว่าธนาคารที่ข้อยกะอยู่เนี่ย มันปลอดภัยอีหลีบ่ แต่ว่าข้อยกะกะมาโดนแล้วแหม พ่อแม่ข้อยกะพากะแต่ธนาคารนี้แหม ข้อยกะเลยกะตามเพิ่น

ข้อยกะว่ามันแพงอยู่เดะ ลางเทื่อเงินในบัญชีข้อยมันขาดต่งจั่งซี้แหม เพิ่นหักไปสิบบาทสิบห้าบาทจั่งซี้ เกิดมาข้อยบ่เคยไปต่างจังหวัด ข้อยกะหักสิบบาท จั่งซี้เงินในบัญชีข้อยมันกะกะขาดต่งแหม

ข้อยบ่ได้อยากให้แถวบ้านข้อยมีตู้ ATM หรือสาขาธนาคารหลายขึ้นดอก ละญ้อนว่าไปธนาคารใดผลสุดท้ายเพิ่นกะให้ขึ้นไปให้ธนาคารสาขาใหญ่ ซุมื้อนี้ นี่ อย่างซุมื้อนี้มันโอนได้แหม

กะถ้าบัญชีธนาคารข้อยบ่มีปัญหา ข้อยกะสิบ่ค่อยได้ไปธนาคารเดะ ปกติกะกะโอนอยู่ในแอปอย่างเดียว

ข้อยมีอยู่ประมาณสองสามธนาคารนี่ล่ะ คันจำบ่ผิดเดะ ญ้อนว่าอันหนึ่งไว้ใซ้โอน กยศ. อีกอันหนึ่งเพิ่นสิโอนเงินเดือนมาให้

หลักหลักเลยกะคือยามกะเปลี่ยนบัญชีหรือว่าเปิดสมัครบัญชีใหม่จั่งซี้ กะจั่งสิได้ไปหาเข้าธนาคาร

ข้อยบ่รู้ ข้อยบ่ได้ใส่ใจเรื่องดอกเบี้ยธนาคารปานใด ญ้อนมันสิขึ้นสิหลายกะขึ้นอยู่กับเงินกะ เงินบัญชีกะ ที่กะเหลืออยู่ กะกะอยู่ในบัญชีนั้นเด้

ข้อยคิดว่าที่เขาเจ้าใซ้ธนาคารกรุงไทยหลาย หนึ่งเลยเด้อ เด็กน้อยนักศึกษายืม กยศ. กยศ. เพิ่นบังคับให้ใซ้ธนาคารกรุงไทย สอง ข้าราชการเพิ่นใซ้บังคับให้ใซ้บัญชีกรุงไทยในการรับเงินเดือน

กะอาจสิเป็นว่าญ้อนธนาคารเพิ่นแอปบ่ค่อยล่มหลาย แต่ว่ากะติดอย่างเดียวกะคือ เพิ่นสาขาน้อย

เอ่อ อันนี้ข้อยกะบ่รู้เดะ แต่ว่าพยายามบ่กะเงินสด มันกะดีคือกัน ยามมันขาดต่งในบัญชีกะสิได้โอนไปเลย บ่ต้องมาถามผู้นั้นผู้นี้ว่ามีกะนั้นกะนี้โอนให้กะบ่ กะสิอยากกดเงิน

คึดว่าตอบโจทย์อยู่เดะ แต่ว่าคึดบางวัยเพิ่นคึดเฮ็ดได้แค่โอนหรือว่าบัญชี เพิ่นคึดดูได้แค่เหมือนคึดเงินในบัญชี

คิดว่า ธะ ธนาคาร ธ.ก.ส. น่าสิหลายกว่าเดะ เพราะว่าเป็นธนาคารเพื่อการเกษตร ลางเทื่อเพิ่นอยากเอาเงินกู้มาหมุนเวียนจั่งซี้ เพิ่นกะสิรับเงินจาก ธะ เงินบัญชี ธ.ก.ส.

การวางแผนทางด้านการเงินสำหรับข้อยคือ วางแผนเงินที่เฮาได้รับมา แล้วเฮาสิเฮาจ่ายแต่ละเดือน แต่ละครั้ง มันสิเกินกำหนดที่เฮากำหนดไว้บ่

วางแผน เริ่มวางแผนมาโดนแล้ว เหตุผลที่ว่าเป็นหยังคือเริ่มว่าติ เคยใซ้เงินมือเติบละมันบ่มีเงินเก็บเลยหรือว่าบ่มีเงินสำรองเลย ใซ้เลยต้องเริ่มวางแผน

กะสิหาลงทุนเล็กเล็กน้อยน้อย เพื่อให้มันมีกำไรขึ้นเด้ คิดว่าเดะ

คิดว่าน่าสิให้เปลี่ยนไปอยู่เดะ เพราะว่าสภาพคล่องทางด้านการเงินของแต่ละคนบ่คือกัน

ถามว่าสำคัญบ่กะสำคัญ เพราะว่ามันเป็นเงินหมุนเวียนในระหว่างประเทศของกะ เงินที่กะเสียไปเอามาหมุนเวียนเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจหรือว่าที่กะดำรงชีวิตอยู่

คันถามกะบ่ได้รู้สึกจั่งใด แต่ว่าควรชี้แจงเพิ่นว่าเป็นหยังคือได้ เป็นหยังเพิ่นคือได้เสียภาษีทางอ้อม กะแจงเพิ่นดีดี บอกเหตุผลดีดีกับเพิ่น เพิ่นกะสิน่าสิเข้าใจอยู่เดะ

บ่ว่าแต่พัฒนาภาคอีสาน ภาคอื่นอื่นจังหวัดอื่นอื่นกะควรได้รับการพัฒนาคือกัน เพราะว่าลางเทื่อเพิ่นกะเจริญแค่กระจุกเดียว เพิ่นบ่กระจายไปตามอำเภอหรือตำบลน้อยที่บ่มีแหล่งท่องเที่ยว

ในความคิดส่วนโตนะ คิดว่ามันสำคัญเดะ เพราะว่าประชาชนเพิ่นสิได้เข้าใจ เพิ่นสิได้โตว่าภาษีคืออิหยัง เป็นหยังโตต้องจ่ายภาษี เป็นหยังโตต้องยื่นภาษีในแต่ละปี

อาจสิเป็นตั้งแต่ประถมปลายเป็นต้นไป ค่อยค่อยแทรกซึมมา การเรียนการสอนมันบ่ได้มีกฎตายโตว่า เธอต้องเรียนรู้โตนี้โดยเฉพาะเด้อ ค่อยค่อยแทรกซึมมาให้เด็กน้อยนักเรียนเข้าใจ โตสิบ่น่ามีปัญหา

น่าสิลดขั้นตอนการยื่นหรือว่าการกรอกแบบยื่นภาษีให้รวดเร็วขึ้น โดยที่บ่ต้องเข้าไปหลายหม้อง คิดว่าน่าสิเป็นจั่งซี้เดะ

ในความคิดเห็นเด้อ กะควรเสียตามรายได้ที่เพิ่นได้หรือว่าทรัพย์สินที่เพิ่นมี ผู้ใดได้หลายกะเสียหลาย ผู้ใดได้น้อยกะเสียน้อย กะตามหลักเกณฑ์ การได้รายได้ของเพิ่นนั่นล่ะ

คิดว่าเป็นประเทศเกาหลีใต้บ่ เพราะว่ารายได้กับการเสียภาษีของเพิ่นสมเหตุสมผล แล้วภา เงินภาษีที่ประชาชนเสียไปเพิ่นกะได้รับสวัสดิการที่ดีกับเพิ่นคือกัน

ก่อนสิเอาไปพัฒนาชีวิตคนทุกข์คนยาก เฮาต้องปูพื้นฐานให้มันดีก่อน ความคิดของเพิ่น เปลี่ยนความคิดของเพิ่นให้มันดีก่อน เพราะว่าลางเทื่อเพิ่นเคยเฮา เฮาเคยเฮา เฮาเคยได้ เพิ่นเฮาสิรอการช่วยเหลือจั่งซั้น ไปบ่จบ

อันนี้กะบ่มั่นใจเดะ แต่ว่าความเหลื่อมล้ำในสังคมนี่มันมีทุก ทุกหม้อง ตลอด กะเลยบ่รู้ บ่มั่นใจว่ามันสร้างความเท่าเทียมในสังคมได้บ่

ถ้าหั้นถามว่าสมเหตุสมผลบ่ มันกะมีบางข้อที่สมเหตุสมผลกับบางข้อที่บ่สมเหตุสมผล เพราะว่าเพิ่นเป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาในฮะ เข้ามาหาเงินในฮะ กับกะ

ถึงสิให้เพิ่นยกเว้นภาษีของเกษตรกร แต่ว่าภะ ภาษีที่เพิ่นได้จ่ายกะคือเป็นภาษีของ เจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่นได้จ่ายอยู่แล้ว กะเลยบ่รู้ว่ายกเว้นไปเพื่ออะไร

บ่ได้สนใจเรื่องภาษีส่ำใด เพราะว่ากะตั้งแต่เริ่มทำงานมากะถูกปลูกฝังว่าให้ยื่นภาษีตามหน้าที่แค่นั้น

คึดว่าควรมีความรู้ไว้คึดดี เพราะว่าถ้าหั้นจบมา หรือว่าระหว่างเฮ็ดงาน ทำงานพาร์ตไทม์จั่งซี้ เผื่อน้องน้องคึดหักเงินรายได้เงินเปอร์เซ็นต์ น้องสิได้คือยื่น คือขอคืนได้

อันนี้บ่รู้เลยว่ามีประโยชน์กับไผบ่ เพราะว่าสำหรับส่วนโตโต หั้นกับโตโตแค่ให้โตได้ทราบว่า อ้อ ทางด้านการเงินปีนี้โตเป็นจั่งซี้เด้อ เป็นหยังโตคือมีดอกเบี้ยเข้ามา

กะถ้าดอกเบี้ยต่ำ แต่ว่าระยะเวลาในการกะหนี้เพิ่มขึ้น กะบ่อยากกู้หลายขึ้นเดะ แต่ว่าหั้นถามว่าอยากกู้เงินหลายขึ้นบ่ กะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่ากะกู้กะเฮ็ดอิหยัง เพื่ออะไร

ส่วนโตคิดว่ามีผลเดะ เพราะว่าคันดอกเบี้ยสูงโตโตบ่อยากผ่อนจ่าย ผ่อนไปดีบ่ดี อาจสิจ่ายแค่ดอกเบี้ย เงินต้นบ่ได้โตหักหลายเท่าแบบ ดอกเบี้ย

ความคิดข้อย ครอบครัวที่มีความสุขน่าสิเป็นครอบครัวที่คอยซัปพอร์ตกัน พ่อแม่พร้อมสนับสนุนลูก คิดว่านะ

เนื่องด้วยปัจจุบันนี้ความหลากหลายทางภาษามันเข้าได้ง่ายขึ้น แอปพลิเคชันกะมีได้หลายมากมายขึ้น กะสามารถเลือกคนคุยได้ คันแม่นมักผู้ใดกะกะแต่งงานกับผู้นั้น กะบ่แปลกใจ ที่เป็นหยังกะคือได้แต่งงานคนต่างชาติ